Nruve amigo xi nru iñota ta iin tá ho treinta y cinco, cuarenta udiko hó onkata ta inkata ho okoxa o'on, udiko, udiko uxí, udiko o'on, ta tiyega nguti hó sese onidiko xaón xa xanrí escuela ta jan ni kinotandri escuela jan ni kinotanri amigo ján, ta da netan'nri kuanri vichí, ta tiyega ngutikain onidiko xaón otá, to akacho escuela ni kino tan'nri.